Tabuk jorao mobile o kwbangma apps rok bini bo no mobile o dajatwui wngwui thango. Ani mobile o amtwui hai apps dajagwui thangkhai puila aboni bepar o mobile o nainai. O app ni kaham hamya tei bahai khe chalognai abono sukrubui porinai. Aboni ulo ang sai manai je o app no ani mobile o tonwui manai de manya hnwui. O app mobile o hamya kaam khai mano hinkhe logi logi no mobile ni karinai. Phiaba o app belai kaam ni hingkhe bono ani mobile o tonwui rwnai. Amtwui khe siniya saimanya apps rok no mobile ni kariwui mano.